Ман ҳамчун як космонавт дар миссияи мустамликакунии сайёраи нав бо мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ мешавам. Муҳити номаълум ва ҳавои номуносиб метавонад саломатӣ ва фаъолияти моро зери хатар гузорад. Барои ин, мо бо таҷҳизоти пешрафта ва технологияи муҳофизатӣ омода мешавем. Танҳоӣ ва дурӣ аз замин стресс ва фишори равониро зиёд мекунад.